So mi nani un inni kalimaawa "kindness" ko wiyeete fulaaku e Fulfulde, ko waraata dow hore am kanjum woni non Fulɓe ɓe naane wodi fulaku, Amma Fulɓe joni fulaaku maɓɓe famɗi, raa bo non no demgal Fulfulde nden so'oto gaɗa joo.